Se Ma ko jukurai yave aioravo ndeimbove yave, desyuno como cena, por quee jokuako <hesitation> yakaru ani yauyave <hesitation> hasta que ikavireve, jaeko jokua dia <hesitation> senape mbaertï mbate ikavi, por que jokua muchas veces mbaetï jaekavi, ndeimbvove yave yakaru, yakaruete yae jokua, seveguara opaete dia rupi ñañemo mantiene vaera ikavi, jare yande mborï vaera mbaravikiarupi.